Lau na, asi na'gaukaram, rumai na'noho kavam. So na, aina davara- davara badinai anohom. Beh una davara badinai anohom dainai, davara na mai monina. Aina da- davara la- davarai moni akaram. Gwarume abim a'haodam a'maim gwarume a'hoihoi laim, bena emai ura gaudia a'hoim, mauri daidiai. Ena dabai atorem, vanagi'ai a'guim, amai haoda rekedia bona kimaidia pidipidi- pidipidi kohudia, vanagi'ai a'udam bena a'kalom bona, dak iseise ad- ah- ah kalo heniam. A- alaom unuka, reke a'torem, memeo iboudai, davara lalnai <hesitation> paum, <hesitation> nahum, gwarume ah luludiam bena ai reke lalnai etorem bena, gwarume ibon- u- unuam gwarume a'abim. Amaim hanua, gwarume ma a'turidiam, ma, hahine bona kekendia seh, gwarume <hesitation> hoihoi laim. Benuna gwarume <hesitation> hoihoi laim monidia ah abim neganai, alaom, stoai, emai aniani bo- raisi bona, da nao- nao anianidia. Gwarume tin bona nu- unu gau. Sopu, damena. Unu gau ahoim da, ma aloum hanua. Na hanua- hanuai anoho kavam daidiai una, hanua helaoredia, bese baie, baia nari, helaoredia, beh unu. Na bese lalonai na, memero taidia momo beh, haoda negadiai amai meme- bese memerodia iboudiai <hesitation> marerem neganai, emai haoda load- ama- haoda loadia na bona bagudia dan enamom. <hesitation> bese lalnai na aina haoda taumai kavakava beh, gaukara lasi toh davarai, a'maurim. Na haoda maurinai.